Karazana bibikely fantatro an misy zao ny vitsika, ny parasy a, ny kongona a, ny hao a, ny lalitra a, ny katsatsaka, ny <hesitation> moka, ny coccinelle kely reny.